ओवन एक प्रकारकी इलेक्ट्रिक घरमे प्रयोग करनिया चुल्ही हए । खास करके ओवनको प्रयोग खानु पकान ताहिँ होतहए । जा एक रुसैयामे होनबारी आधुनिक उपकरण हए । जामे ताप उत्पन्न करके आवश्यक खानु पकात हएँ । ओवनमे तमान मेलके खानबारे चिज पकत हएँ । जैसे: बेकिङ केक, पाउरोटी, कुकीज और पिजा बनान, टोष्टिङ बुट्टी, आलुके रोस्ट बनान, ग्रिलिङ मछरी बुट्टीके पकान, टोस्टिङ पाउरोटीके और क्रिस्पी बनान । जा चुल्ही तापमानके चारौघेन बराबर बाँटके खानु पकान मद्दत करत हए । तबही ओवनमे खानु खुबए अच्छेसे सहज पकजात हए ।